Aywa tə mayḛ de ma dee ri sə gəra yḛ ɔŋ na budanen. Gəra ḛ kol, nabo kol, a wole mbe a wole ḭ nam kris gəra ine zaata ke. Ne zaata ke ne ma gəra inen zaata ke wa ne nema. In diris gəra hine na gel man kalas man risig te gəra may ɓo. Oo no mana bati da kalas, tabakə diplom ma maleɲ de tʃu. Tʃu a sadem, tʃud bi ro ge la a walam be a walan o nap ta. Ta haaap inen da dahab now gal mi jana nabe ten. Nabenen nab, teka nab jidiko nab jibina ana ala gəra in. Gəra indil in, hasas koro genen ma gəra ye ne kem neg ɗi. Nek taajer ko kalas, tawali kem hawalken. Nɔm gere daba, Mo mɔŋgɔ de tine momo̰ gurusu. Zuhad bin aʃan man gəra hanen kem tabak ke tajer me de gəra a ŋgalen. Walaw kan, manen denen am nek. Dɔktɔr <hesitation> laftan o kalas tawalinen, kemam nomte de laftan go fuba yajama mane riʃ neʃe Un kem kab nafsek fu. Rɔɲ gəra id rɔ gurusu ged, awali nafterek fuu- u- u nam- nam zii inde. Oo no wuyi gəra hara na mur saba ke, keyanen o kuyi. Utu ɓe ko e nab dan. Walaw kan in naab gari ne kenek Ɓay kende naŋ kaʃa ko, inen i erg gəray, lɔk kɔnɔɔ kə ndi ko. Ɓinen unku fu jama mane rɔɲ unku fu. Ɓi onin fu, aʃan tə sabate. Seberi ndi gəra aɲ zaata ke sabate, nam baden, sabatiɲ ye ʃe dara. A kuŋ ukud oni ko, inen maʃ ala oho. <hesitation> Ɓar moto so ne dar gəra fo, inen awi ŋgo tuyko. In tə ɔŋ ŋgeriya̰. Lakin, lakin gəra ina mbo in, gəra anes in ɓan risi gəra əm mbo bum tʃodogoŋ fuzi re ja ge ja am. O kolɔm hakum kolɔm idanen En kasa ar marwayd da nda ndi kil ya̰ bes meʃ men. Bis gəra inenen ergi mon nap, nageri bagzḭ mbu salged. Ergi mon nap na bi nen wa law kan na bin ndi za ba nab gal ne. Wa law na binen ŋgal gəra indi gəra ya̰ ko, na wi ɲi fugud, gəra indi gəra. Gəra ina udu lazim kelge nabde el tʃabaɲ. Ma gəra dɔktoro kuma mer go dɔktoro ne. Kem nap ŋgayd ma ŋgəra ne kem ne kem de na kaʃige. Kema mer go de kem de naŋ kaʃiŋ ŋgad ma ŋgəra na ko ma kəmam mek de an an an an an gaŋ ʃeriye got ma mer de ʃeri in ta te. Mam ri tərek m’de tatem kem sabak te gəra yɔm tok kam. Ɗig badin dala kema mer jo garkuyi am na o de ha kumana uni dal. Kalas ḭ ŋguŋgeriŋ ne de kit na gəra dan tag wa kum fu oni lakin gəra ane ʃe. O ḭŋ, gəra indi risiŋ na bo ḭŋ tab aka kumu kolo mo a kumu. Kumu olo ŋge deri mo̰ ŋgori altum mo̰ŋ ba ne, wala tuu ni ŋgal gəra inti, wala kuɲ zaata ke, tə ɔŋ nafa koyni. Dan gəra enen gəra neʃen ergi nap. Nabinen oo ni tə gurusu. Al ham ndelila, oo ni tu gurusu da. O koy na bi tar mi kere fu ba. Un kum kere ma na rɔy ŋgeri, naŋ kaʃiŋ na mə gəra ri. A nam ini gəra goro tenen, ma ʃala dar de naŋ ka ʃeknen. Nam gudəri ŋgerinen fulanen gəra inen dane marwayd ɗi ɗe. Erek ma kalas ma kam moka ka kuti yin ogod. Neʃ nan inen, ka ini de ne jere wi gara ri yo gəra inen. Dan tak na init tiŋ oŋni də gurus. Wala kandi labtana ko ɓii nap terek mana nam- nam na freyo moto sobo kayezi pas ane erek fəlan man na asen ma kalas. Nap tə segne ma gəra risi wa sene. Kam mota goti init a ti ini da tin ŋoni terek tawali walaw ka de ʃeriye ko ɓiri terek ɔrɔ. Moto sɔ bini kɔr ineya i ma mun, ray məm el bini mamo, ray el bini bo. Kaye ray a ine dan tek, kimɔt nja moto to soɓo ray ɗan teknen. Riɲe de a fulaninen, nag ɓigə tit. De ʃeri azen nətə ŋgagi tro oz bomba in de ʃeri ayi de gəra inen. Ʃiri a inen pase ep ʃeri azen. Tan ori kes taʃet te saten tə zed tə gaŋ ʃeriye. Bini, tindinen mo masa ri fi bin trii, taŋ gəra ine de ŋgəra gəra inenen. Ta kas sosi nde kasasko, ŋgale le nad in fo wod. Awḭ in fo wod ɗazim, kətab ba kaŋ ŋgal keyadi. Lazim ke gəra aɲ lazim, kibi ked ge nab ded ʃaba hanaba ayi taten i naaba. I nab ju kere fu ɓaden ndala ɗeg gut erik, ḛnde gəraye jere dana tenti init. E guterek ini <hesitation>